<hesitation> මං හිතනවා අපේ අනන්‍යතාවය ගොඩ නගන එකට මතකයෙන් <hesitation> යම්කිසි කාර්යභාරයක් වෙනවා කියල. මොකද <hesitation> හිතමුකෝ <hesitation> අපිට <hesitation> අතීතයේ උදව් කරපු අය <hesitation> එහෙම නැත්නම් <hesitation> අතීතයේ සිදු වුණ සිදුවීම් <hesitation> සමහර විට අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් <hesitation> ඒව අපේ <hesitation> චරිතය සමහර විට හඳුන්වන්න උදව් වෙනවා. ඒ කියන්නේ <hesitation> උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් <hesitation> කව්රු හරි අපි ගැන කියන්න පුළුවන් එයාට නම් හොඳටම මතකයි <hesitation> කවුද උදව් කරේ <hesitation> එයා ඒ අයට නිතරම ස්තූතිවන්ත වෙනවා <hesitation> එහෙම කියලා. ඉතින් එතකොට තමන්ගේ අනන්‍යතාවය තමන් ගැන අනිත් අය දකින විදිහට <hesitation> සමහර විට මේ මතකය කියන එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද ඒ මතකය තුළින් තමයි අපි <hesitation> පෙන්නුම් කරන්නේ අපිට <hesitation> අන් අය අපේ ජීවිත වෙනුවෙන් කරපු දේවල් අපිට වටිනවා <hesitation> ඒවා අපි අගය කරනවා කියන එක. ඉතින් ඒ තුළ ගොඩක් අය <hesitation> අපේ යහපත් ගුණාංගයක් විදිහට අපේ ඒ මතකය <hesitation> දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ <hesitation> අපි ඒවා මතක තියාගෙන අන් අයට කෘතගුණ සලකනවා <hesitation> එහෙම කියන එක. ඉතින් මං හිතනවා මතකයෙනුත් <hesitation> ඇත්තටම කාර්යභාරයක් වෙනවා අපේ <hesitation> අනන්‍යතාවය <hesitation> සකස් කර ගද්දි කියලා.